benɛ a mu ɲu darobe mu sonu a ho dan we webun ni tun wa he yɛ um baro ba tubara lo mu ɲu'i mu ɲu yi ju san degre tomu wa vɛ tomu wa vɛ do'o do'o ni sonu <hesitation> ba yan yiro ho jua ho wa um oyi jua ho wa han dudu'a feni baro tomu ɲu ɲa wada mu oro bɛ'a bebian uwe <hesitation> ho gravitasion ho gravitasion bewobenɛ oyi loni tun wa a jua ha hɛ ma ɲu'i to oyi do bewobenɛ si to mu mi li ni tun wa mu we biri mu we biri mi yɛrɛna mu mi li mu tun wa a mɛ famuna mu beso